ااه سألتني إن أنا ممكن أسوي أطعمة بسيطة ولذيذة. الب- البيض المسلوج أوالمجلي سريع ومغذي وممكن إضافة نكهات بسيطه مثل الملح والفلفل. الخبز مع الجبن أو الزبدة وجبة خفيفة ومريحة خاصة عند تسخينها. سلطة الخيار والطماطم منعشة وسهلة التحضير مع قليل من زيت الزيتون.